Apabila saya mendapat telefon, perasaan saya sangat gembira, dan terus ingin menghubungi adik-beradik dan kaum keluarga saya.

Saya suka menonton drama Melayu tempatan kerana ia selalunya menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat di sekeliling kita.

Saya lebih suka berada di luar rumah, disebabkan aktiviti yang saya minat semua aktiviti di luar rumah, seperti camping, hiking ataupun memanjat. Sorry, memanjat. Ya. <noise>

Melalui kerjasama PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Setiap sekolah mempunyai PIBG dan saya rasa <noise> untuk kebaikan kanak-kanak dan pendidikan mereka, mereka harus bekerjasama melalui PIBG.

<noise> Sekolah jenis awam ataupun sekolah kebangsaan awam tidak menyokong berbagai bahasa. Hanya dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Sekolah jenis Tamil dan Cina <noise> mengajar bahasa mereka iaitu bahasa Tamil dan Cina dan juga bahasa Inggeris.

Saya harap teknologi dapat menghasilkan kereta terbang supaya saya boleh mengelakkan traffic jam di Malaysia. <noise>